N biby miery mihazakazaka <hesitation> alavitra fohy fantako zao anh: autruche anh, de vorogna anh, de tigre anh, de bitro. _x000D_ De tombony azony amin'zany anh ahafahany magnenjiky hanina ananzy, zany izy mihaza igny de igny no ahafahany hoe manatra hoe iry zao na iry zao.